Misy marobe izy io fa azoko- gn'azoko zakay fosiny zao, magnano akone taramasoandro zao, da mazabo e lokony, magnano akone raozy moa zany da menamena, iza zany gne gn'aiko tantaray fa marobe fa izay avao zany gn'azoko zakay.